Toh injoh jama, injoh ligame, injoh chinkapa, injoh kwendele injoh <hesitation> kege, injoh bajimpi, injoh kwendele wuu lah, injoh chapi, injoh kawa, injoh dingin in nyinga in je ka niganin tum in nyinga in chuyo in nyinga in teni, ka bur wulok nyingangi in yinga in kasi nyinou yitonouh, kanacha ka dwalgi in nyinga in teniya yitonoh. Toh jonimi tin joi a kono wono mila, in teni laki in joya yitonoh.